عشان تسوي كعكة بسيطة، تحتاج مكونات كثير. أول شي، تسخن الفرن على مية وتمنين درجة مئوية. بعدين دهن قالب الكعكة بالزبدة، وحط ورقة زبدة. وضيف الزبدة والسكر، واخلطهم مع بعض، لحد ما يصير <hesitation> المزيج كريمي. أضف البيض، واخلطهم مع المزيج، <hesitation> وضيف الڤانيليا. أحط الدقيق والبيكنج بودر واخلطهم، وضيفهم شوية شوية للمزيج، <hesitation> شكل جيد، لحد ما يكون خليط ناعم.